Kuako arakua ikavigueva, ñaneɨro vaera kiape, yaikuayave yambaavɨ, jare jupia kiape mbae yayapova, kua gueru yandeve yerovia, jare yaekɨ ñaneaka gui kua teko pisɨi va